بيت الله نتمنى نمشي نزور بيت ربي إن شاء الله ربي ما يخيبنيش مش كنو يتمنيهاش بيت الله هي أحسن مكان أحسن مكان نفضله على الأماكن الكل ااااا وربي كتبهنا الناس الكل ياااارب.